Haanda ɗum waɗa colonising baññe, dikka ɗum ala ɓe, ɗum ala ko ɗum e planeto ɗum woni, ɗum yaa ɗum ekkitina ɓe noon no ɓe njodorto, ɗum hollita ɓe ko handi ɓe ngaɗa, ɗum hokka ɓe ceede, ɗum cemmbiɗina ɓe koppi.